<noise> waaw ponta ak marto moom <noise> liggéeyam liggéeyam moom <noise> jafe na jafewut <noise> dañu koy mun, ndax boo ko munut doo ko mun a def. Ndax ku dégga marto ku ne xam na ne ponta ko tax a jóg, ku dégga ponta ku ne tamit xam nga ne marto ko def <hesitation> defloo li mu war a def, <noise> waaye si kaw nga xam ko, ndax boo ko xamut dinga ko yàqa, mbaa nga yàqa, mbaa nga gaañu. Waaye fi nga war a teg pont bi soo ko tegee foofu, marto bi fi mu war a dal mu dal fa, li nga li ponta bi <hesitation> li dal li ma- borom marto bugga si marto bi su ko defee si po- marto bi, marto bi def li mu bugga si may si ponta bi, li mu bugga si pont bi rek mooy am. <noise> Su fa di war a dem foofu lay dem, foofu moom dafa amut <hesitation> leneen lu si nekka lu lu sikki-sakka loolu rek moo si nekk. Yow li bugga, yow mu bugga def def def daal yaay def li war a ñëw si marto bi, yaay yaay def si marto bi li nga war a def si marto bi, marto bi def li mu war a def si ponta bi, ponta bi tam def li mu war a def fi mu war a dem. <noise>